الجواب يعتمد على وجهة النظر. من جهة، <hesitation> استكشاف الفضاء، يمكن يساعدنا نفهم أكثر عن الكون. قد يكون له فوائد كبيرة في المستقبل، مثل استكشاف <hesitation> موارد جديدة، أو تقنيات ممكن تحل مشاكلنا الحالية. <noise> بس من جهة ثانية، المشاكل على الأرض، مثل الفقر والتغير المناخي، بحاجة لحلول عاجلة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر. يعني أعتقد أنه لازم تكون في توازن.